Muting manja uting mé gafooŋ gagu guŋaño do butumi moomé batanj, sisankajumo, étiyee, sén bucaŋéén bahay so usé éni uting so gafooŋ gagu inja guŋaño do butumi.